खाणा बर्बादी थै रुकणा तै हमथै खाणा सही मात्रा बणोण चैंद। अर जरूरत हिसाब से सामान खरीदण चैण अर बच्यूं खाणू हमथै वेकू भी इस्तेमाल कन चैंद अर हम सही ढःग से स्टोर कैरी भी खाणू थै बचे सकदा छां।